Pishirish usullari oziq-ovqatning ozuqaviy qiymatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, bug'da pishirish yoki qaynatish oziq-ovqatdagi vitaminlar va minerallarni saqlashga yordam beradi.